احب استغل العطلة نهاية الاسبوع اني بالاسترخاء اكثر شيء، واني اشاهد فيلم، اني اقوم بانشطة متنوعة مثلا اطلع مع صديقاتي نخرج للطبيعة نتمشى، نزور احدى الصديقاتنا، <hesitation> نسوي شي مفيد <hesitation> انه مثلا استمع فيه للموسيقى او اسوي اي حدث مهم.